खास अवसर पर बालों को बढ़िया से बना कर जाना चाहिए। ज्यादा गीले बालों में नहीं जाना चाहिए, और ज्यादा सूखे बालों में भी नहीं जाना चाहिए। बालों को बढ़िया तरीके से सेट कराकर, कटिंग करा कर जाना चाहिए। और बाल बनाने के लिए बहुत सारी सामग्री होती है, जैसे हेयर ड्रायर, जेल, कंघी आदि।